आ बुधउवा क दिनवा यब कथी हसइ त बुध गर्हक नाउ से हमरा <hesitation> बुधबार कह्सहु । बुध कह्सहु हमरा थारु माहे । <noise> एतोरउक दिनवा जसने उव <hesitation> सन्डे भेलिय <noise> सुन क डे भेलिय सन्डे । सोमराउक <noise> ओथिया सिबजी क दिन कह्सहु । मङरावा क ,मङल गर्ह से लेसहु जउ <noise> हमरा बुधउवा के बुध गर्ह क नाउ से हमरा बुध क ओथिया <hesitation> दिन लेसहु । इकर नाम कणर्न भेले फेरी ओसने नइ बुधबार । हसे इ कस्का भेलइ त इ बुध्, बुध यौठा गर्ह हलिय बुधइ क नाउ से हमरही लेलहु । बुधइक दिनवा फेरी याको दिनवा उइक्स डे हलिय । इ फेरी कमवा <hesitation> कह्देउ न दस बजे देखी चार बजे सम्म हमार इय काम हसिय सर्कारी काम याको कुनुहु दस बजे देखी पाच बजे सम्म हसइ । बुधउका दिनवा यउठा काम क दिन क रुप्मा हमरा लेसशु ।